Le tartarüghe a vivu co lur auti ënt ël mar, almenu cule pi grose, cule pi cite a pölu co vivi ën la tera, al an cust cust io tut d'anturn al corp ch'a së ciama carapace e a sun propi lente, a van propi pian pian pianot e a mangiu tanta verdüra e d'invern cule dë tera a van a dörmi sut a tera